Añonotako se rere mbaereroko se vae ayemboe mbaereko vae aikatu mbae ayapova jare kiapeko aparaviki aikova mbovi arasamako aparaviki jokpe jare kiraitapa sepuere aparaviki jaereta ndie kuako añonokavita